هو، بالکل! د برازیل پخلنځی ډېر رنګین او متنوع وي، ځکه د بېلابېلو فرهنګونو، لکه: پرتګاليانو، افریقایانو، بومي برازیلي او آن د ځينو اروپايي او آسیایي مهاجرو له تاثیراتو څخه جوړ سوي پخلي دي. برازیل یو لوی هېواد دی، نو د سیمو تر منځ د خوراکي دودونو فرق هم ډېر دی. مثلاً: په شمالي سیمو کې مانیوک، کب او استوایي مېوې ډېرې کارول کېږي او خلک یې خوښوي.